Ai, afaka mifampianatra raha mi zareo. Dia i fomba ifampy, ififampenaranjareo raha a avy amin'ny alalan'ny fomba fifampikorananjareo, avy amin'igny zany zareo mifampianatra. Iny nô afahanjareo mifagnazava hoe zô, raha karanzô.